Nden mo yiima o mari bawɗe kam sey mo wittitiri sey mo yehi yeeso mo waɗi yaadu duuɓi capanɗe joyi yeeso nde mo yehi mo warti mo wi ko mo yii kam mo waawa mo ɗaani mo wi mo tawi himɓe ɓe gaylitake ɓe garti goɗɗum kala ɓe far e luwe e bice fawo ɓe ngarti goɗɗum kala